Izy koa aminakà edy mianatra mitendry zen̈y tiatiako fôtony zen̈y za mbola tsy endriky mahay. Aviô mianatra mitendry pianô zen̈y lay ten̈a ny tiako ianarana. Abôkaiô aminjay zen̈y za koa fa mahay mitendry iny afaka mamôron̈o hira koa, afaka mihira koa za aviô.